Han pinse-a-epilera yan zan oro benɛ yan we a era vara han we era han vara han twa yɛrɛ we a co han kwa awe co han vara ma han mu onni we vɛ mu we vɛ ma tete mɛ mu we cora vara